Macat komunikojnë me njona tjetrën me gjuhën e trupit edhe me tinguj. Nëse e çojnë bishtin nelt, atëhere kjo tregon vetëbesim, e nëse e ulin poshtë ose edhe nëse e tundin shpejtë, kjo tregon nervozë. Përdorin edhe tingujt, si mjaullimat, për me tërheqë vëmendjen. <hesitation> ndërsa nëse kërhet, është zakonisht si ni shenjë kërcnimi. Nëse fërkojnë kokën, macat shkëmbejnë aromë për me kriju lidhje.